Bagni kesa man abragour en taue log <hesitation> dogour ko ademri torjekesa neia فلان ga torsa naiea علان ga torsa neia bangi kes ondai